Ин як қобилияти хос аст, ё шояд ман туро хуб мешиносам. Ман танҳо намехоҳам, ки ту ғамгин бошӣ. Ханда ин беҳтарин дору барои рӯҳ аст. Ҳар бор, ки ту механдӣ, гӯё дунё равшантар мешавад. Барои ҳамин ҳам ман доимо кӯшиши туро хандондан дорам, ки табассуматро нигоҳ дорам. Ин барои ман муҳим аст.